א שירעם איז צוזאמגעשטעלט מיט די, פון די אייזן פון די מעין אייזן מיט וואס מ'האלט עס אן. און ס'האלט אן די אייזענעס פון אויבן, און די סחורה וואס איז אויסגעשפרייט אויף די דינערע אייזענעס פון אויבן, צו באשיצן פון רעגן.